زه شراب نه څکم او نه مې ملګری څکي، نو ډېر معلومات نه لرم، خو ما په فلمونو کې لیدلي چې د شرابو بوتل د خلاصولو لپاره ځانګړې اله کارول کېږي. که د بوتل سر د لرګي وي نو یوه ځانګړې اله ورته کارول کېږي، او که فلزي وي نو بله اله ورسره کارېږي.